Mushuklar haqida bir nechta keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalar mavjud. Jumladan ba'zi mushuklar mustaqilroq bo'lsada ko'plari mehribon va egalari bilan vaqt o'tkazishdan zavqlanishadi. Ular kuchli aloqalarni izlashadi va do'stlik izlashlari mumkin. Va mushuklar faqat xursand bo'lganda hirillashadi degan gap ham noto'g'ri fikr. Mushuklar mamnun bo'ganda lekin og'riq tashvish yoki o'zini tinchlantirishga harakat qilganda ham hirillashi mumkin bu har doim ham baxtning belgisi emas.